Кам кардани миқдори шакар дар ғизо ба саломатии умумии мо таъсири бузург мерасонад. Аввалин қадам ин аст, ки нӯшокиҳои ширин ва газдорро кам кунем ё комилан хориҷ намоем, зеро онҳо миқдори зиёди шакар доранд. Илова бар ин, ба ҷои шириниҳои саноатӣ ва кондитсионӣ, ки шакари зиёде доранд, метавонем меваҳои тару тоза ё хушккардашударо интихоб кунем, ки табиатан ширинанд ва фоидаи зиёд доранд.